Entre mbak na kon bich, maz ndyena mbak tak mazna xanak mbak maz nambi mbak, na nlyad mbak lenyu' nchon mbak dis' gabmen, mbay na bich lipa' nlya ma' lenyu na nchapma lo mezna plo nzi re jwa'n nchamen, maz nrya maz nzo lugar lyama' gabmen le mbak maz nague nake' porke mbak nthe loroyo' mbyan mbak lad lee na nlyad mbak na- na nryad mbak re lo jwa'n nchamen.